जर्मनी यूरोप का क्षेत्र हौ अपनी समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति से पहचानो जर्मनी मं कला संगीत जर्मनी मं आच्छो भानु ताके और काई जगह जर्मनी मं कार्निवल फेस्टिवल हो। और जर्मनी का भोजन सबसे अच्छा हून।